हेयर ड्रायर एक अच्छे चीज़ हो बहुत ही अच्छी चीज़ हो। यो कर्म हवक बाँदी फेरकाओ जो गरम हवा हो ठंडी हवा हो मिक्स हवा हो जोसे अमारे गिल्ले बाल हो सो दो सुखाए। आमुख बाल स्ट्रेट करने तातुक दो सीधे कोरे। और अमारे फैशन बैंक कामे आओ।